Kolontsain̈y nampalaza irô Ezipity àby io zen̈y tô nisy farahô. Avô koa zen̈y fiainan̈an-drô zen̈y ten̈a mifantoko aminy resaka famy, ndreky fikoran̈esan̈a amin'olo an-trano fôntony izen̈y asan-drô zen̈y ma fa mare oe. Karà zen̈y.